Kukuraku hoo o'koo hoo ponna turong ong kukuraku yewoning ru'kamong. Impa kukuraku noi ko hoo nong koh hekokite ongi kakoto ngung ukowamo or ongi koto hekoki png oko ngawamo impa. ongori pirisa sirammo koh saring ngakong, impa noi ko ongkoh ongi inakah ngung hekokite napammo impa inakammo uruku honnakakong hoo kukuraku hooko "farm chicken" tangakong impa. noi ko urimmatu ngung hoo uuringi tuhahngung hoo uringi inaka'kong hoo kukuraku impa nii uringi ongkoh ho sitowa koriko nopurummo pirisa koo riko ruhummo saring ngung kong, sitowa. koriko nopiro pirisa koriko ruhiro impa punniro impa nopihetong. Hoo ru'karei noi ko ai manni sitowa koriko nopiro huro impa hoko ice tuhah o'konoiro tuu ngori yii porukiro impa hoko. tikite ai o'ko ho opurotipuro turong ho ono ono ho ru'kikung. Noi ko mumu, ho mumu ngongkong ruhwarei. Noiko fried ho fried ho o'ko iusing noihetong oiri impa noiko tuu nginong poiring noihetong ho noiko aweni kori sirihetong. Noiko kukuraku pih tokisiro pih kori. ku tokoiro impa iihaa kori muruwah siwai ki muruwah tongung kong, murui hetong hoyori iihaa, iihaa ho'niro impa ho kukuraku hoyori pih siriro pih ong ihkita tokisiro. tikite hiyaki imakiro aii impa iihaa aii rii' porukihetong. Porukiro patakah tii kurahku patakah sakihetong impa ongko roast nawah Roast ngawha aweni ho'neiro aweni kori noihetong ho poiring nawah roki tuu hiniheiro impa iihaa ho'niro tuu kori rii' porukiro poiring noihetong poiri noworoku, impa tikite poir noworoku ongkoh hiya pau mutihotokong siriro ongkoh hiya ngung uwangung sireiro ho hiyangung neyeiro ho ginger, garlic oo hiya tiwoning nawahngung. ho kukuraku mutihotohetong tikite impa arariro neihetong. impa fried kuking oil siriro impa tikite ho kukuraku tii siriro iihaa ngoiro, ho oil tokohku kukuraku sireiro. kurahku impa o'konoi hetong. Kurahku aii neihetong arariro neihetong ho mumu ho moo ratiro tikite ki'kiro, ku' nopeiro eneke hook hoyori terei ho ku' miteiro Ku' miteiro ho ongkoh hiyangung sireihetong ho ongkoh ginger oo garlic ngung eneke sireiro hiya opuritipuri topo mutih hetong sireiro impa tikite hoko ho eneke kupuri. ho tokohiro ho kupuri tokohro tuyu ho terei o'ko tii siriro tikite kupuri siresirero. Impa tikite ho o'ko ongkoto petungung rii' rakariro rii'ki rakarro ho o'ko sireihetong. kupuri sirei sireiro koto eitoku ayeuhotong impa tikite aii rakariro impa tii aii romoki noiyesi timing noihetong ho noi minute timing noiro romokite impa ri'nono noitakori. o'konoi hetong aii ongyori mungonoru roki ho kupuri sahimotuhetong ho kupuri impa kukuraku opuritipuri. Farm chicken ho ongko uringmatu uripokong ongnowo noihetong urungi nopiro ho tuu tokotoko huyu impa o'ko tuu poiri woromo tuku impa ho kukuraku toiro ku'nihkeiro impa. o'ko kori sirihetong pakete kori oo disi kori siriro ho tuu manni roki ho poiri wah kutowotoyiyu o'ko topomeng poiri woroku ong paru, paru o'ko uuhiro tuu tokotokohah. uuhiro komikoroku, uuhiri uuhiro pi'pi'hihetong, pi'pi'hiro pi'hiro toponing meng pi'hiro arutiro pehko'rako no'ra toku siheihetong. Pi'hiro arutiro impa tikite uu'uhiro. impa nawa' no nohno iihaa noi ho'niro iihaa kori eneke tii rii' ong kuuhai nopotiro ho kuuhai nonguhro tuyu nawa' tii rii' Uwaiya noi siriro impa ho kukuraku tii rii' naukihetong, tii rii' naukiro impa romokite tokohku tu'ki tokohro komikoroku impa tikite nopiro naiheki impa ho pokong kuni impa. ha'heihetong' ha'heiro ha'heiro tokisiro impa ho kunamatu ha'heiro komikiro, kunamatu noiro arapah impa hoko kunamatu noiho mirahungung ong kurihoromong ho pokong noiro topo. uuhiro tokisiro ho pausingmong yii ha'heiro impa tikite aii toponing siriro aii noiro impa hokoh kukuraku hoko kuni ha'heiro, pokong hiyangung ha'hungmoko tu'ki ha'heiro impa. tikite nawa' haruro hoyori iihaa rii' tokohotoiro ho koto rii' topo tokoh he. Hoyori iihaa rii' topo karakara hiro hokoh kuni topo koporongno tuyu impa tikite eneke sahiro, sahiro impa tikite impa tokitokisiro toponing tokisiro tokisiro impa tikite aii nawa' o'ko hoikite iihaa sahngite urukoh uhihetong uuhiro komikiro uuhiro komikiro impa tikite. Uhiro komikiro tikite tokitoki siro tokisiro topomeng tokisiro tu'uki ronghiro hoyori sosopeni wanpla siriro impa tikite tuu no'ra sireiro. Impa boiling noihetong, boiling noiro komikoroku tuugi nong boiling noiro komikoroku eneke sahiro. Sahiro impa tikite nawa' kuking oil pehkora noi praing penikori siriro ongi ko sauce ngung noiro impa tikite fring penikori siriro. Ho ihaa ho'niro ihaa manni ho mirahu ihaa toponing hohniro impa siriro ho kukuraku siriro paraigiro aii pirukimo pirukimo tuku toponing meng ong koporongku. Koporongku ong kesing tu'ki koporegeiro tu'ki toponing paraunu'ku impa aii ararihe tong arariro impa o'konoi hetong nawa' aii arariro neihetong. Impa ho noiko poiring nawah aii poiring noiku hiya ong opuritipuri sireihetong ginger ngung garlic ngung. Soski no'ra uuhiro grewi yii neyeihetong, grevi roki ong nawa' ongko pero ong tukuru pehko'ra no'ra kehengniro. Aii ongiko hiyanoi crater yii ki'kihetong ki'kiro ki'kiro ho. grewi neyeihetong toku nah peroki nong noikung, hoi ki'kah peteita nowuiko pehpehkita nopiro rii' ki'kikung cratering noikung tii rii' ki'kiro impa ho kangung virgin ngung. ho hiyangung ho kiupu ngung sireiro pirupirukiro ho kukuraku ongoh pirukimo tuku manni roki aii tii ong supu ongnowo thick nawahnowo monoiro aii manni roki hoyori iihaa. ponoriro poiri woromo manni tiwoning toponing o'konoworoku impa tikite arariro neyi'hetuiyong, neihetong impa ongkoh roasting noirikung poti ponnangi ho aweni iihaa neyeiro. iihaa ko manni ho honna ho aweni topo tokoh hetong. Noiro impa terei kori uruki marineiting noihetong, uruki ongkoh hiyangung spicies gung sireihetong ho ginger, garlic tamato, aniyana hoyori kuni sireiyo. Nawa' tokisiro motuko hoko whole chicken nawa' quarter kori tokisiro toponing marineiting noiro komikiro impa ho hiya ongkoh ngung siresireiro hoyori trei. porukiro treiko no'ra o'ko oiri pata no'ra nangariro impa sirihetong. Siriro tii aweni tokohku meng impa tii awenin ngori siriro topo imakiro kutoihetong kutoiro tokunah roki tiko aweningori siriro sihihetong manni roki pirukimotuku pirukimotuku patakah tii ho kukuraku topo kurah hetono, topo kurahro manni. topomeng yii nuhoromo tuku rumaruma' mirahu noworomo tuku impa hanoiro yii impa ararihetong Toponing hoko pokong kirisi toponing meng kohrukoruku pokong kirisi topomeng koh mitoroku impa arariheyii onohihetong. Ho noiko ho ong muruwah tongusing timpa ho muruwah ho ongko. pihko manni tokisiro ho ihkita eneke ko ho pih ho ihkita tukuko tohkah toponing ho mirahu saniho smooth ho mirahu roki o'ko nawah tunupah impa o'konoiro impa hoko kukuraku tokitokisro. pehko'rano aii kuu tokoiro patakah ho pih hokoto mapukah. Impa ho iihaa honna noiro ho iihaa roki manni topomeng tokohku ong kuhai, ong kuhai ngung topomeng tiko hoko pih kukuraku. tuhah tii kuu sirihetong. Tii rii' porukiro rii' hoyori uwaiya porukiro tiko pirukimo tuku, pirukimo tuku patakah ti ho kukuraku honowo kurahku hokoho tuu mitorohetong ho pokong kirisi. ong kukuraku ho kirisi ponna tuhah, impa ai tiwoning ho kirisi mitoroku. Mitoroku topomeng mitoro impa nohiro ong kurahung impa aii tikite inihihetong ho pih, haruroko ho muruwah hoyori parokori sirikung, parokori rii' siriro ho iihaa neyeumo. tuku. Tiki aii tuyu pehko'rano teimotukung ongko weeks noi yesi teihetong toku araporohetong tiwoning tuyu, ho toku araporohetong ho muruwah tiwoning tui manni roki rii'hetong. aii tiki pehko'rano nopimo eneke nawah eneke ho muruwah eneke nopimo eneke ko moo kihkiro eneke ko ho o'ko rii'kite eneke ku'u miteiro ho ku'u mitah aii ho ruu miteihetong toponing. eneke supukiro ho toponing muruiro sirirong ho eneke roki rorukiko teikung eneke rii'kite romoki ru'kihe roki roruki poiring noiro soro sirikung eneke neiheko aii tiwoning poiring. noiro eneke neihetong